mìn lebschte wätte esch ... scheen esch drüsse ùn sonn

ìn de Schule hàn ìsch àm liebschte Biologie stùdiert weije dò hàmmer euh iwe d'Welt ùnd euh wie àlles laufte geleert de Mensch d'Welt àlles

de letscht konzert wo mr gsähn hàn esch in euh strosbùrich gewänn esch gàr nìt so làng euh ìm jäner sìn mr gàng de Orelsan euh lueje ìm strosbùrich

d'letschte sendung àm radio ìsch k'orìsch hàn esch géopolitique ùff France Inter euh ùn die hàn gerett euh iver d'Frawesrechts ìn Afghanistan wie àlles zùreck geht datte ver d'Frawe dàvon die (menschhol) ùn so wiederscht

ah vorhaarde hàn ich euh kenne des esch jetzt schààd àwer es geht jetzt net

Mìt dem màche mr e poàr Tour vùn de Welt, fer Hüffe... Hüffe... entdecke üss de Welt, àlli Ecke wo mr ànne kànn. S'war schon scheen. Denn dätt ìch noh Lobbying màche dàss euh... s'Elsàss vùn dem grose Mìscht rüskréje. Voilà, s'wär schon scheen.

euh manchemòl euh àwer àm maischte lauf'isch ìn de stàdt rùm wie isch hàn lieb .. bìssel... vélo esch ......sg'fàllt mr nìt so

Ja wenn... ja wenn ìch àn Fenschter nüsslüej noh kànn ìch gràd euh... ìch sìeh gràd d'Cathédrale (...) fìmfte Stock ìm Strosbùrisch, ùn noh... noh ìsch gràd de vue ùff de Pointe vùn de Cathédrale, scheen do... schlàcht ùn noh... scheen illuminée... ùnseri scheen Cathédrale vùn Strosbùrrisch.

"Mini liebschte Filme sìnn de ""seigneur des anneaux"", wèje... s errìnert mich àn mini gànze Kìndheit euh... so scheen gewänn... mr hàn se immer mìt Kùmple gelüejt, mìr hàn gewàrt dàss es ìm Cinéma rüskùmmt, ùn noh sìì m'r ànnegàng, mìt de Eltere vùn... Mini Eltere odder ìn mim Kùmpel sinni Eltere, no hesch... Ja... viel euh... Errìnerùnge."

Euh, dàss s'Elsassisch kànn ìwwerläwe ùn, àss e Hüffe Jùngi 's kenne lehre, ùn, dàss 's Wittersch so geht ùn, àss euh... ìn e poàr Johre euh... widder gànze Hüffe Elsasser kenne elsassisch redde.

Euh fer Sport <hesitation> màch ich <hesitation> Tànz... Tànzspektàkel mìt minne Copines <hesitation> Rock'n'Roll. Dìs ìsch scheen <hesitation> sechs tääm... sechs temps, ùn do ja màche mr schon vìer Johr ùn noh màche mr noch Plongé sous marine, (...) zweite Niveau. Noh kenne mr bìs ùff <hesitation> vìerzisch metter nàà tief. Ùn dìs kànnsch <hesitation> ìm Elsàss màche, s'gànze Johr ùn noh màche mr's àls noch we'mr ìn d'Ferie gehn, e Hüffe Dìngs kenne sehn, do sìì mr noh nìt so làng ìn de Cap Vert ùn hàn <hesitation> Hai gsehn ùn <hesitation> e Epave ùn e Hüffe Dìngs ja scheen... scheeni Fìsch ùn Corail.

Ah minni lìe... lìebschte Wihnàchtsbredle sìnn die gewänn vùn mìnnere Oma, die euh.. von euh... Sprìtzbredle, die sìnn so... wirklich gùt gewänn, (...) Zitte dàss sie nìmmi do ìsch, ìch kenn mi nìt so gùt. Àwer... mmhh... s'ìsch (...) so.